अर्जेन्टिना या देशां लोक हांसार छोदसो आवडचो। जेवन मुँझे स्पघेटी जो एक तरहेचो पास्ता। जितून तेह वेगळे चीजे घालून करता जो खावपाक अद्भुत लागतां आनी लोक देशांतूं खावपाक येता।